الكتب اللي ممكن اقراها مثلا كل سنة يعني تكون من حوالي عشرة ل أثني عشر كتاب في السنة يعني لو قولنا ان كل شهر بقرا كتاب يبقى اثني عشر كتاب في السنة ولو في حياتي كلها ممكن اكون قريت مثلا مائتين كتاب. من مائتين لمائتين وخمسين كتاب يعني.